Suune, nthiigh, nraare, nnaane, songune, songune di suun sune, songune di nthiigh, songune di nraare, songune di nnaane, tééghi. Tééghi di suun sune, tééghi di nthiigh, tééghi di nraare, tééghi di nnaane, tééghi di songune, tééghi di songune di suun sune, tééghi di songune di nthiigh, tééghi di songune di nraare, tééghi di songune di nnaane, itééghi ithiigh. Itééghi ithiigh di suun sune, itééghi ithiigh di nthiigh, itééghi ithiigh di nraare, itééghi ithiigh di nnaane, itééghi ithiigh di songune, itééghi ithiigh di songune di suun sune, itééghi ithiigh di songune di nthiigh, itééghi ithiigh di songune di nraare, itééghi ithiigh di songune di nnaane, itééghi iraare. Itééghi iraare di suun sune, itééghi iraare di nthiigh, itééghi iraare di nnaane, itééghi iraare di songune, itééghi iraare di songune di suun sune, itééghi iraare di songune di nthiigh, itééghi iraare di songune di nnaane, songune nraare, itééghi iraare di songune di nnaane, itééghi inaane. Itééghi inaane di suun sune, itééghi inaane di nthiigh, itééghi inaane di nraare, itééghi inaane di nnaane, itééghi inaane di songune, itééghi inaane di songune di suun sune, itééghi inaane di songune di nthiigh, itééghi inaane di songune di nraare, itééghi inaane di songune di nnaane, itééghi inaane, itééghi inaane di suun sune Itééghi songune di suun sune, itééghi songune di nthiigh, itééghi songune di nraare, itééghi songune di nnaane, itééghi songune di songune, itééghi songune di suun sune, itééghi songune di songune di suun sune, itééghi songune di songune di nthiigh, itééghi songune di songune di nraare, itééghi songune di songune di nnaane, itééghi songune di songune di songune an-ha, itééghi songune di songune di songune, itééghi songune di songune di suun sune, itééghi songune songune di nthiigh, itééghi songune di songune di nraare, itééghi songune di songune di nnaane, itééghi-i